Karàha toetrandran-drô a Vietnam ndraiky zen̈y, raha matetiky fo misy amin-drô an̈y aroe vanim-potoan̈an-drô: maiky ndraiky malen̈y, ary fa karàha zen̈y fo. <noise> Abaka iô aminjay misy lera zen̈y mafana be, an̈abo be tamperatiora lera maiky. Lera saizon ny malen̈y in̈y aminjay, latsaka fo ze male- maleny, latsika fo ze amin'ny andran'in̈y. Mandomando amizay ze tan̈àna jiàby.